إني نحب نكمل نهاري ولا يومي بجاعدة هادية هيكي، ونمسك تليفوني، نجلب فيه شوية وبعدها نقرأ كتاب، ولا نشوف فيلم خفيف، <hesitation> تع شاي بالنعناع يعطيني إحساس بالراحة جبل النوم، أو نشرب حليب بالشاي هكي، <hesitation> نحب نقعد مع نفسي شوية في اوضتي.